Keburo. Keburo kuh tabat lun kamih penabat narih ma'it batek, penabat narih miluh. Keburo.

Perkhidmatan nuk doo' ngen lun mula' iyeh ineh kayu' jana kuasa nuk err very cheap, doo' teh ulun lapung narih, doo' tikoh asal dih meley lah.

Ni'er suseh deh kayu' apeh, ken kaya' burur, ken laya' burur deh na'em kereb kerja atau pun ideh laya' burur, kan na'em nuk midih, na'em lati', na'em kebun, kidih teh narih keli' kapeh tu'uh narih deh. Lemulun nuk laya' burur kereb teh narih lun ruyung dedih merey nuk midih ngedah, nuk kenen dah, lemulun nuk tuseh na'em tana' kereb teh lun ruyung dedih or lun dengebawangnuru' deh pinjam tana' dedih nibu nuk midih nuk kenen.

Ngilad neh, murih narih nalan-nalan mey lem Pulung, maya' arur neh narih, maya' ebpa' neh narih, emey lem taka neh narih. Tapi kinih neto' doo neh mula' dalan doo' . 'Em neh narih laba tu'uh pereg nalan kayu' ngilad iih. [Unclear - either you want to...] Maya' kereta neto' tetapi...

La' mey ngih New Zealand, la' pikak New Zealand keduih, la' teh keduih mey pikak England kadi' pelaba doo,' mula' sejarah bawang dueh nuk inih sebelajar narih lem sekulah ngilad kadi' narih la' mey mikak bawang nuk inih.

Inan lemulun nuk ta'ut moo'-moo' eh. Suk tak idih kinah perlu narih nuk ta'ut inih nekap ngudah, enun suk inan muh ta'ut tu'uh lah. Setu'uh neh na'em uih nuk ta'ut- ta'ut keh nuk Tuhan men nuk neh naru' idah ngabi peh ngeduoo' tauh lemulun nuk kuwan anak nedih lah,

<noise> Tamidtah rangah do line, do internet line. bayar online narih[um]credit narih[um]top up credit um utak na'am may ngi dealers may ngi agent, may bayar <noise> ngan idah, idah nah top up ngan narih.

Mo kineh beto' kadi' tauh nih laba tu'uh err piyan la' mileh mesti tauh belajar tu'uh-tu'uh tu'uh lah , na'em neh tauh uto-uto, anak tauh peh tu'en tauh nubut deh belajar doo'-doo' keleh, kineh beto' tu'en tauh majung deh ngabi.

Naem teh kediih ngelinuh ngudeh idih kineh lah kadi' maley-maley narih mala langit mesti dih kayu' ineh pudut tih. Kadi naem narih neh tudo ngelinuh enun neh naru' idih kineh dih. Kema' narih maya' ngubur Tuhan uhm doo' pelika neh, naem laput teh.

"Renga' narih sekolah ngilad err Mathemetic lang-lang mikat keli' keduih tuen narih belajar. Kinih, merar ulun narih doo' teh meley dih kali' narih meto'. Renga' narih anak adi' terun kadi' beken men linuh narih na'em mileh tuuh ngelinuh nuk midih nekap dalan narih ""solve"" narih nekap ""solve problem"" eh. Kinih kereb teh narih, doo' teh ileh narih Mahemetic kinih meto'."

Sistem periteh nu'uh I think 'am inan tuseh tu'uh terun cuma' mo' narih ni'er pudut dih lah , ni'er pudut lemulun nuk kayu' peh ngatur idih lah nuk na'em penak ileh naru' dih patur kinuan lemulun eh otherwise na'em narih tusen ngen peritah doo' ngabi teh terun.

Tulu keduih inan itun pasel AI uih google idih nekap idih online err tak na'em kereb tuih ngitun anak kudih err kereb tuih ngitun anak menaken kudih ideh nuk anak adi' kinih doo' ileh deh nekap nuk midih, mula' nuk keli' deh pasal AI, pasal technology pelaba maju kedideh kadi' ngitun kedideh nuk anak adi' kinih, nuk madi' ulun.

Abi-abi peh lemulun nuk merar lem kampung terun perlu ideh kayu' meruyung lemulun nuk doo' paad kerja lah, buluh ngen edtah burur edtah burur, piyan nengan lem rurum doo' ideh ngabi.

Pasel peperiksaan perlu tidih, perlu ayu' tidih ngan anak adi' nuk lem sekulah doo' tidah belajar keneh keli' narih perlu inan keteng inan peperiksaan kenah mekaa' cara idih doo' tidah na'em ngapal tupu mesti dah cara deh ngajar deh ngi sekulah, ngajar deh ngelinuh, ngelinuh doo' ileh ngelinuh kapeh narih nekap edtah dalan keluar let lem masaalah. Na'em ngajar deh ngapal tupu. Neh suk kineh cara ridtu' inih ngajar deh ngapal. err 'am sineh doo' tu'uh ngen anak adi'.

Kenep-kenep laak tebey' inan tungen teh perubahan adi'- adi' lah. Kalau narih mala na'em bali meto' narih tapi kita ini edteh lemulun bersibok lah. Nuk midih mula' siren narih midteh, na'em meto' peritah dih kereb naru' nuk midih dih negesu...

Ngi kampong tulu inan detur sinula' pengitap neh aau pun delaih enun kuh nuk blaan dah kuh enun nuk matey awan nuk sebuleng iih lah. Perlu sa lun kampong maya' lun rayeh dedih nuuh peruyung nuuh idah lah kinuan uih another paad nideh kerab mulun neto'.

Renga' narih madii ngilad mey narih lati' maya' lun ruyung narih . Pengeh narih sekulah mey lati'. Renga' masa ranih mey teh narih ranih ruyung deh ranih padey. Nibu tideh kayu' bua' kaber, nibu kerid masa sebelum kuma' narih na'it padey lati' luun narih merar masiew kerid nuk senibu lem nutat lem lati' luun neh narih, mey mated dih masiew dih ngi sekulah, masiew dih ngi market. Kinih 'am uih keli' kapeh taru' ken ken mey anak adi' masiew, tulung lun uwan dedih lati'.

AI neh edtah nuk midih nuk aya am teh narih penak lem AI in detail kadi' lem si'it keli' narih doo' tidih da'et tidih itu terpulang ngen narih nuk ena' pakai dih terun kadi' err perlu ayu' teh inan ineh.

Mo. Inan bajet narih. Inan men ... ngimat gaji men narih. Mesti narih inan bajet, mesti narih ngimet budget sineh kidih teh narih kereb penak ngen nuk midih. Kidih teh narih n'em pelaba rayeh blanja' let ngen gaji narih, let ngen usin nuk palap ngen bisnes narih. Ngen kereja narih.

err Terun kereb teh narih mala sibung balang eh lah lang-lang rayeh terun kadi' am' neh nuk keli' kuh inan nuk beken rayeh let ngan inah neto serangga dih kadi' sineh err lun nuk kan serangga kedeh ngen sineh la' ninget men iyeh koh, sala'-sala' koh tu'en neh metanur koh tu'en neh ninget narih eeeh leng-leng ma'it tu'en ineh ninget leh,

Mala dagang, mala meley naru' dagang adi'-adi'. Meley teh narih doo' teh meley kayu' masiew nuk kenen masiew bua' , masiew masiew urum dagang adi'-adi' kineh meley tidih tu'en.

Beruh-beruh narih inan hand phone ngilad, pelaba sedoo' narih ngimet idih nalan mey nginih mey ngengi . Kadi' inan teh perubahan nuk pelaba rayeh... nuk err... pu'un keleyh telepon suk talian tiko. tudo... Tak na'em telepon sineh neh box sineh na'em nalan. Tapi telepon sinih kereb tiko muit dih mey ngapeh-ngapeh ngih.

oh mala naru' nuba' laya', nuba' lun kelabit, meley tidih tu'en. err Let ngen narih madi' ngilad narih belajar naru' nuba' laya' , kineh teh narih naru' kikid err naru' lened kerid tengayen, let ngen narih madi' neh narih belajar naru' lened nuk ineh.

<noise> naam luk nah, arang kadang tupu tah kalih kaduih, tauh nuk [ka..]laba tuan dah lam lun dayah, may arang [aah]sendirih tinah amay pakai nah [aah]utap nah. Inan tapi[um]idih adtah nuk inan kaduih alah belajar lah...

kenep-kenep edto do' ngubur Tuhan tauh mulun mare seh edto tambah kidih kidih kapeh peh idih turun keh mala ngubur Tuhan teh narih ngen edto dih mesti kenep edto narih mulun mesti narih do' tak naam narih kereb inan experience do neh dih

"Daet dier narih ngen uhm music kinih. Paad piyan narih nuk doo' iih lah ""all the evergreen"" may nga' deh pakai violin ""I like it"". Doo' piyan keduih ngen nuk ineh. Doo' tadem unih dih. Doo' dier-dier dih utung narih."

<noise> perkhidmatan suk lang perlu ngan kaduih, perkhidmatan kebajikan, mulah lamulun kayuh ngi.. lam kampung kampung mado mado ngi lam bandar nih bah, mulah lamulun nuk na'am kareb panak, nuk midih naam kareb panak, tabat naam kareb panak, ngan nukanan,[aah] perlu ayuh tah printah muuh dah kayuh dah murih ranap <silence> rumah dah dih tasah tu'an ranap[aah] barang dah dih rusak, tasak tu'an ranap. Perlu ayuh tah printah muuh dah <noise> ngan kadih <noise> jabatan kebajikan <noise> jabatan perkhidmatan perlu ngan lun mulah nuk naam panak err

<noise> mo iyih[um] bakan [um]inan narih ngitun rangah inan a'it, mungkin inan tah lamulun um balaan idah um pakar lat ngan nah pakar local um nigun idah um kalau tidak um mey ngan dotor [um]hospital, dotor klinik[um]ngitun udah medical line. kapah kapah

Gituen, constellation aem ngadan deh lam karuh Kelabit. Ngadn dah lam karuh Orang Putih, karuh English inan leli' keduih uhm am ngadan dah lam karuh Kelabit.

Lun dayeh kedideh, kadi' err I think raw material mula' tu'en deh nibu. So tulu ngitung ideh piyuk kineh nekap kapeh ideh kayu' ngajuh product nuk ineh menjadi' err nilai deh naik lagi' lah idih teh inan iyuk deh ngidih.

Kapeh neh narih pakai AI ineh renga' na'em internet access eh? Setu'uh inan internate access idih teh narih kereb mala narih pakai AI neh kidih-kidih lah. Selagi' inah na'em inan then it's just a dream tupu.

Pasel lemulun buro let lem bawang, inan nuk buro kadi' deh da'et rurum, da'et rurum ngen lun beken, atau pun ideh pinasut atau pun ideh nukum, sengukum lun merar lem kampong kadi' ideh da'et adet , Inan teh nuk buro kadi' da'et lati', da'et tana' tu'en kuh lati', na'em sibu dedih err doo' ulun kadi' nideh buro mey nekap tana' inan lati' nuk doo' tana' nuk doo' kedi'it inan deh lati' ngi bawang beken. Atau pun ideh buro, 'am tebe' ideh buro, bubuh, bubuh kadi' kerja dedih, mey kerja ngi mado kadi' neh ideh na'em idih mudeng ngi bawang.

Jarang meto' narih ninger radio kinih lah kadi' mula' nuk midih beken tu'en narih naru' . Narih sendiri' pun mula' err meto' areas tu'en narih belajar so jarang neh ninger radio program. kadi' am teh radio program dih doo' tu'uh meto' lah.

Ngilad raut bandat neh narih, raut twenty-one ineh narih ngan kad, tapi ngan keduih saya tengok am uih doo' piyan raut lah doo' tuih masa' dih ngiyuk ileh narih ngan nuk beken let ngan narih raut sineh. Na'em sekulah peh narih kereb teh narih naru' raut sinah.

Doo' tebe' teknologi, kayu' err moden teknologi keneh deh plaba... plaba saget, saget deh maju... na'em narih kereb err catch up... na'em narih kepigket deh... na'em kereb pigket ngen technologal advancenent. Kadi' ineh suk inan narih tuseh, inan narih rapang, kadi' narih simo' pigket ngen teknologi.

"Abi-abi doo' rema' attitude ineh maya' narih nuk ngajar inah, utak narih pengajar idih kayu' like what they said ""monkey see monkey do"" . Utak tauh lun merar na'em naru' kineh keleh 'am nikoh mileh mesurung nuk madi'-madi' neh. I think we have to start from ourselves first lah. "

Raut carom. err Raut carom narih ruyung ngan keluarga ngan narih dengeruyung, ngan kawan narih , ngan ena' lemulun lem kelas narih

Dih uih ni'er lem perkembangan lem tuda' ken dadan inih, ngilad neh pakai err cash narih, mey kinih keh pakai kad neh, mey neh kinih pakai Credit kad Debit kad neh narih kinih , so doo' meley renga' abi-abi system dih okey.

Oh narih mesti narih ngelinuh kapeh narih jaga' linuh narih na'em narih doo' teh narih 'am pelaba tuseh, mesti narih ngelinuh nuk midih nuk doo'-doo'. Na'em narih ngelinuh nuk midih nuk da'et-da'et negative pasel lemulun, pasel nuk midih ngelinuh mesti positive linuh nuk doo' kidih-kidih tu'en narih pasel lemulun pasel nuk midih kidih teh narih na'em na'em pelaba tegao lem burur, tegao lem linuh ngan nuk midih.

Oh na'em narih ta'ut ngen , enun inan narih ta'ut? Mula' lemulun tunen narih ngen nuk midih, ngen technology ngen tempat pelaba mula' kayu' inan men na' apps kinih kayu' Maps. google internet inan narih nekap information. 'am nuk inan narih ta'ut kayu' narih ta'ut la' raruh, 'am tebuut teh narih kereb ta'ut ngan nuk kineh. Mula' nuk penulung narih kereb nekap nuk information.

Nekap kayu' gereja, gereja inah tempat linu' uhm inan ngen kedinarih dengabawang. Mala lem ruma' naem tun teh tilung nuk uhm khas ngen kerja sineh.

Doo' piyan pakai anuk nuk na'em pelaba peri' ngen narih, na'em pelaba puteng, da'et narih periking renga' narih pakai eh anuk nuk peri-peri' eh. La' ngen narih doo'-doo' riwar, doo' kereb riwar kayu' dress kayu' ineh, seluar jeans, sapa' nuk doo' kereb na'em pelaba peri'. Keluma' tu'en narih pakai ngi kampong, pakai keluma'.

Doo' teh piyan keduih ngen irau kayu' Irau Mekaa' Ngadan meto', Irau Rayeh, Irau Mekaa' Ngadan (screeching sound) nih irau nuk doo' piyan Lun Kelabit.